نوع الوظيفة اللي أنا أشتغلها إني طبيبة أسنان، وصراحةً أنا مرة أستمتع فيها لأنها كانت حلمي من وأنا صغيرة وكانت دايماً هدفي اللي أبي أوصله وصراحةً، <hesitation> كل شي يعني هي متعبة لكن كل شي ممكن يهون <hesitation> بس لما أشوف ابتسامة المريظ تتغير أحس إنه أغير شخصية بالكامل، ونظرتهم لي إنه أنا سويتلهم شي مرة كبير ويترك في نفسيتهم فتكون نظرتهم مرة جميلة وتعطيني دافع أكمل.